Hɨn ma ganə gagi achi hin mɨ maɗə put hɨn maɗa ujijin hina orə fɨtə hɨna gə duan masə gɨratinə fitə sɨkə vɨdən ha kɨryatinəchi ka putəkɨn hina yet titen ahinəm mgbə'ə hɨnera kala'a tɨkin hɨkina banadɨ digəkin ahɨnəm mgbə'ə hɨna dzɨ nahapa ɗeki a vin yan bikin yam shibwa nggwa nggwasakɨn baw aku tasɨ ba hɨna nahapa hɨna və'əkin achi hin mə mgbəə hɨna və'əkin achi hin mə mgbəə hɨna shi ja'a ujijin hɨkin ma hɨkin kagə masə dzakɨn a makaranta a adakɨna a ndana dɨmə'ə hɨna ganəkin sə nggwasakin hɨna hɨɗanəkin sə nggwasakin hɨkin tsu hɨkina dzɨ di bənə hɨna shi hɨna ganə kin hɨna kalakin shigəkin hɨna ganə kin wa masə dzakin hɨkina dzɨ ka a makaranta a hinəm mɨnna a kina mgbə'ə shiri hina maɗənnə kam hɨna kɨrtikin a makaranta a hɨn mɨ kɨrtɨkin a makaranta na mɨnia hɨna mbaɗa shi fudə kɨɨsadɨ hodən hɨna bazadɨ shin hɨna kyatsadɨ han hɨna kɨtsadɨ hoɗən ngga hɨna hɨna gə shiri htu'tsu hɨna dɨmə'ə hɨna ɓənə hɨna maɗə hɨna dzɨ ka ha lənən a hɨn mɨ dzɨ ka ha lənən sən saekin nə'ə madyaga ujijin a makaranta andanana mɨnya hɨna dzɨ fɨɗya ujijin Hɨna kɨryatikin ma kɨryatikin hɨna shi nahapa hoɗən achi ko sən sən mbagana ɗɨkəkinkɨn a ɗuwo hɨna ɗɨkəkin hɨkina rə hɨkina nggosə achi mɨn gɨnə hɨna mɨnə ka ha lənən hɨna dzɨ nɨhapa ha lənən maga karfe maga karfe huɗu hɨna mɨnia jamdi fwaɗ nə kam hɨna mɨnia a hoɗə hɨna shi gəgə shiye ganə nggɨ kɨdɨwakin hɨna ɗɨkə'ə udan achi sən adɨɗangəki kɨtsə han i ɓəzəshi hɨna baza dɨ hɨna hɨna usanəkin achi ujijin mɨ gɨrə tsu tasə ndɨɗa sə ga'a maya tə'ə achi hɨm maɗə put a dzi a makaranta a dzɨ ka lənən kabu maɗakin kina kɨtsadɨ hagin kina wada kɨtsadɨ hagin hika ganəkin ndɨɗa ngəkɨn lənəgi achi maga jamdi mɨskata hɨkin mɨ mgbə'ə hɨkina maɗə kina dzɨngəkin ka a makaranta hɨntsu hɨna maɗə hɨna kɨstadɨn sə kɨtsadɨn ganə sə mbagana gəkɨn hɨn dzɨnyi kaha lənən aki mɨnia gainənnə kam dɨ kɨdɨwa harga kɨdɨwakɨn huna shi nza nzan huna nza'a nda ujijin ujijin kina huna ganəkin i sə gi kabavɨra ha huna nza'ahuna hɨya ɗəhəkin mu gyaunə dɨkɨnə mu zokonunə <hesitation> nji zokonunəkɨn a makaranta mu mba mbanunə hɨya ɗaɗaha ujijin Kabu dzakin a uə'i wa ya ə'ələwa sən ka bavɨra nə'ə gimɨn ko hiɗə hɨya baranəkɨn hɨkin ma kina ɨmosə huna nza'a huna nggosə hina nzaa dzɨkɨn saəkɨye nəə bangaunə huna mɨna tsɨkə huna orə fɨtə huna yette fɨtə masə gɨratunə. chi nda fətən ha mɨna ha mbuya dunəchi kɨdɨwakɨn hɨchim mbu'ya dunə tasə ndɨɗa sə miye nəə tɨgin gɨ rarang ma huna ganəkin adu'a aki huna baban nəkam fɨtə bo a gɨratunə aki ha kɨɗyanga han to hɨchini sə dingaa gəkɨn wa kullam hɨya dzɨ dɨ orə fɨtə bo fɨtə a punadu sən ragwa gɨn bwang sən miye nə'ə dza a wuye sən miye nə'ə <hesitation> taɗa hənə sənəchi nji ɗɨrdɨ shi dzɨgɨkin kɨna dzɨ ɗɨrdɨ shingəkɨ kowa nda masə ganda fɨtə rɨgwa gə lənəngən amma hɨn masə nəin ndanyi hɨchi ni baranənnəkam nɨngga'a masə ganə ndainyi ma hɨkin tsu i təə tsu ferə masə gakin ndəngəkin kowa nda masə njichi to aki nji nzakɨn dɨvdi